Reje a hiyubha hobhorayeng eku bhaa hebhome reje a hiyubha hobhonda va ora sa ehera ezam hozaam ara ame ekpai ibo ekwa bheven ethum bhukwa eyenga ebheebhee egbee je enabhere esi ruko ado bhaavi eba bhaa dono se ba eda nyi obhazi sam ede enyi hokpoma eda evimene tutu oba nta reje ada ara rebine resene bhinang hotomobhazi bhunaar obhazi nra gwan obhazi obhazi se okubho onang hothom bha ethoma aajum bha egbee eveevi izamn bhinva bhezinene hevene izuma idudu hanyina fon baa unyire nva be bhezinene nta ora othaabe bho unyi o ozama anum homunvoi bhintha bho homunvoi nthabhe unthaabho ose be onang egbeevi sa bhebhoa bhenyi sam bhe bhoa rahon aji o.